<hesitation> Kolotsaina any Japon tsy mafankalavitsy amy Chine avao, magnaraky fomba fivavahandreo rô nentim-paharaza nata mandroso be amindreo agny, de reo koa <noise> olo conservateur be koa reo <noise> <hesitation> nata mandroso be koa amindreo agny zany am' resaky sakafo, resaky fagnajà olo be koa rô magnaja, tsy karaha gnan'ny occident zany hoe samy maka ho azy.